जु कुत्ता छिन उते कस्रत ता बहुत ज़रूरी ची, जु लोकल कुत्ता जु गली माँ रंदा उ है कस्रत कर ल्यांदा किलेकी उ ता सारा दिन चलिया छिन अर जु घर म बैठ्या कुत्ता छिन वे ते भी भोत ज़रूरी ची कि हम वेते कस्रत करे दे, कस्रत करोणो उते भेर घूमोंड उई उँगु कस्रत ची। योक घंटा सुबेरी योक घंटा श्याम ते उते ग़ुमे सकदा।